Ny fomba fa- fandamignana fampiriman'entagna feno mibosesiky regny arakaraka ny paoziny zay itiavanao azy antragno na angalana toerana raiky ambilana le raha ilaigny madinidiniky asa ohatra hoe le sezy zany alaigny asa amin'ny amy toeragna zay tokony ambilana azy ny fandriagna alaminy tsara ary zay tsy ilaigny ampirimina asa ataoko hoe atao amy magasin sy ny tariny.